मोर जिम्मेवारीमे एक ठोरि परोपकारी कार्यक्रम करना योजन बनैना काम मिलि कहलतिति मै एगदम मजसतिति परोपकारी काम करना योजना बनैना प्रयास करमुँ । खास करके परोपकारी काम करके पुन्य फेकुन मिल्ना कारण तिति निस्वार्थ भावना तिति मै काम करमुँ । खास करके हम्मर गाउँ, ठाउँमे आँखिक समस्या है । तमाम मनैंभर आँखि अस्पताल दुर होइल कारणतिति, सरकारी आँखि अस्पताल दुर होइल कारणतिति तमान मनैंभर नाइ जा पैतियाँ, सेवा नाइ लैपैतियाँ । तहिमारे मै जेदा ति जेदा आँखिके समस्या होइल कारण तिति आँखिके सेवा करना, आँखिके जाँच करैना, आँखिके अप्रेसन करैना, आँखिके दबाइ दहना, चश्मा देहना लगायतके परोपकारी काम करना योजना बनैमुँ । जेहका तहनि मै बिशेषज्ञ डाक्टर बुलाइक तहनि आँखि चेक करैया तमाम स्वास्थ्यकर्मीभरिन बुलाइक तहनि सबति पहिले लिग्घे रहल सरकारी अस्पतालमे जैमुँ । हुँवा ब्यवस्थापन समिति, हुँवा डाक्टरभरिन सँग अपना योजना सुनैमुँ । योजना सुना सुनुक ओइन सरसल्लाह लैके कौन ठाउँमे कार्यक्रम करना है कहलेतिति हुँका स्थानीयभरिन संघे फेकुन साथ, सहयोगके तहनि सरसल्लाह लेहमुँ । तौके जाके सबका सरसल्लाह तिति मै शिविर, आँखि शिविर आयोजना करमुँ आउ बुढापाखा तमान आँखिक रोगिभरिन सेवा करमुँ ।